کرٛہِنۍ مرٕژ کٔرِتھ کٔرِو ساروِی کھۄتہٕ عام طٔریٖقہٕ مَرٕژ گِراینڈرُک اِستعمال، ییٚتہِ تُہۍ صِرِف مَرٕچ کارن شٲمِل کٔرِو تہٕ تِم پنٛنِس مطلوبہٕ مستقل مزاجی سۭتۍ رٔسِو۔ اگر نہٕ تۄہہِ گرٛاینڈر چُھو، تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ تِم اَتھٕ سۭتۍ کٔڑنہٕ خٲطرٕ مارٹر تہٕ موسل استعمال کٔرِتھ۔